Wéno̱ rí <hesitation> yatsu̱ rí naꞌjmu̱ꞌ ikhúún, ríꞌkhui̱ náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ rí i̱tháa̱n najmu̱ꞌ ja náa̱ꞌ na̱khu̱mbúꞌmuu yaja, khamí ríꞌkhui̱ o, na̱ni̱ meda mangaa, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ rí yatsu̱, rí yatsu̱ ja rá. Khamí ríꞌkhui̱ mangaa nda̱jíi̱ jma̱a ríꞌkhui̱ ndxáma mangaa, ikhí ejmu̱ꞌ mangaa rí yatsu rá, numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ nagájnuu ndasko̱ꞌ jma̱a mangaa rá, jngáa̱ desde tiémpú ríñú má mangaa mbáku má ikhaa ejmúú má xa̱bu̱, jngáa̱ ikhaa má ejmu̱ꞌ a̱jndo̱ mangúún xúgi̱ꞌ. Jngáa̱ rí aséíté mbu̱júúꞌ, najmu̱ꞌ náa̱ꞌ xndú náa̱, i̱wáꞌ má náa̱ꞌ rí na̱ni̱méjúnꞌ ikhaa mbu̱júúꞌ numuu rí mbaꞌja nuthu tsíjuaríguii má ikhaa xógíꞌ mbu̱júúꞌ, ikhaa jngóó rí mixtiꞌkhu má náa̱ꞌ rí najmu̱ꞌ.